Ny kolontsaina any Kanada de ny fananan-dry zareo <hesitation> orinasa marobe a kanefa tsy manana mpiasa ampiasaina am'zany izy a, de manana tolotr'asa betsaka maneran-tany izy zany. Ry zareo ihany koa dia tsy de- tsy manana ny teny kanadiana fa teny frantsay sy teny anglisy no miasa any.